<noise> Gn tena haindreo zao gn manao azy da gn Pavlôva. <noise> Da haindreo karakaray koa gn'Osy. Osy atono; da asia gn karazan'ny raha mahamagnimagnitsy azy aby. <noise>